أتمني لو أجدر أتخلص من الفقر، لأنة السبب الأساسي في معاناة كثير من الشعوب وكثير من الناس فإذا انحل الفقر يمكن نحقق تعليم أفظل، رعاية صحية أفظل، ونساعد الجميع أنهم يعيشون حياة كريمة ومستقبل أفظل.